Gny karaza kiraro fantako aloha da kapa tsotra zay, kapiaky, sandales ho tsika mahay anazy avao koa, na kitô koa zao raiky, manahaky aigle d'or regny, da avy teo koa misy gny misy gny tennis ohatsy hoe air jordan, ah raha manahaky any regny zany. De misy koa gny mokasin findesy mivavaky regny. De ino koa angamba gny kapa misy fagnampin'izay. Misy gny tong, ah.